Pahlawan esa ana sangat baik tapi ana bi ma ana Mae. Ana bakawan no nano Anan esa Talalu baik boe. Tehuna duas selalu esa bantu esa dalam <noise> keadaan lobek sa. Tehun a pahlawan ia kalo ana bantu nahele, tapi semakin ana bantu sone semakin kanu masalah jadi nano Anan ia selalu kasian ta. Kalo ana ta bantu sone harus kanu masalah jadi ndia boe ana merasa ana bi setiap kali ana bantu sone harus kanu masalah. Dan kalo ana ta bantu pun ana selalu kasian nano Anan a karna duas bakawan sangat dok a so. Jadi masalah bek ndia ana selalu bantu tehuna harus hapu masalah.